Poolah <hesitation> oll' jo kunagi suur kuningriik. Nii et sääl ommaq <hesitation> umbõlõ ilosaq <hesitation> vanaq liinaq, midä om umbõlõ illos kaiaq.